<hesitation> <noise> E in wiliim reen la jun jasb'aal ismichi <hesitation> kikoj li achijaab' xepataan re kikalsaaj kismichi e wiliim reen ki kichaap jun ki kich'anan teqara' <hesitation> que e wiliim reen e que b'antajul che itineem o xa que b'eek che itineem ki kijasan ki kijasan k'o wunaq ki kitzaq kaaj <hesitation> saqan ki ya' chiriij teewalaj ya' chirrij k'o jun inwiliim reen chaneem jun tiir k'o chek <hesitation> k'o chek jun tiir k'o wunaq que kikoj jun kib'iix pi kaxtilan crema wuxu' chewa' <hesitation> ela k'axtaaj ki kirjasan keel kismichi <hesitation> k'o nik'iaj chek wa k'ot ki puwaq xa ki ki xa ki kitz'anan xa ki koj laj saqan te'ew laj ya' ki kikoj chike <hesitation> chikesmichi teqara' keeq cher jasiiq jasiiq <hesitation> teqara' keb'eek che itineem rimal la kikalsaaj e que itineek kelb'iik jun ismichi la que kelb'iik jun tak' e chateen pur tak' k'iix rimal la ela in wiliim reen ela ki kojoon ki kich'an nan laj saq'an wuxu' ki kikoj nan xib'on teqara' ki kalsaaj kismichi la ela rajawxiik jun jasb'al ismichi la. <noise>